أفضل الهدايا لأن الهدايا تكون فيها معنى و- وشخصية، الشخص اللي يعطيني هدية بناء على معرفته بحاجتي أو ذوقي وهذا أحلى من النقود اللي ما فيها نفس الشعور، الهدايا تخليني أحس بالاهتمام.